اتوقع ايه في يوم من الايام ايه تصير يعني لانه هم قاعدين يكونون الوعي مالهم قاعدين يجمعون معلومات يعرفون حتى انا الي قاعدة اسويه هاي يمكن يكون في يوم من الايام وعي حق الالات الروبوتات ويوم من اليوم من الايام بيصيرون نفسنا يعني منو يدري